मधुवाक वातवरण्मा बहुतेनै मह्त्व बडौ हसे फाईदा फेरी बडाउ । एबे सुरुमा चैं हमरा कहदेउन मधुक रस त एसही खैते बडहु न अ उ बहेक एबे जसने मधुकै रसवा बनोइकी खुनिया मधुवा जखनी फुलवा चुसै हसिअ ओकरमा एक किसिमक धुरी हसै । उहे धुरिया मधुइक कारण से एताउता चिटकके हसे फर ...फर लगसै कहदेउन, उहे फर क कारण से त एखना जतुरा बन जंगल बडै अस्तित्वमै बडै एबे जखन तकले बन जंगल क अस्तित्व बडै त हमरो अस्तित्व त रहबे करतई ।